<noise> Ham no a ne ay ma ci sanda mata kan iga gisi ama te giribiyanŋ mata kan aman sara di na day ka kaa wala day matakaɲ kamata day, a labari day no ay gogi te. To boro foyan iga hinse kal ama boori iga a waasandi ya kine ka dan firinji ra ki gisi ya kine. Boro kindo mo ga dan soyawan da gii don sabili da ama sasare ya wo ki ne. Ya din day no boro boobo ga te day ga soye, boro fo yanmo ga te ga dan firinji ra. To ya din day no ay ga bay iga te boro boobo ga te. Don sabili da sari yawo se boro foyan ga dan firinji ra don amsi sara. Boro foyan mo ga soyawa ka gisi don amsi sara. Boro foyan mo kan ga hina ka ŋwa ima hina ka ŋwa iŋgay hari manti taren da i soyawa ki gisi. To boro foyan mo gaskiya yawanci iga sobay ki gisi. Kindo mo iga gisi ama boori ka dan firinji ra ki gisi don sara yan maga no iga te ya din. Ni ga di boro foyan mo iga haagu ki gisi, kayna kayna iga za ka te iŋgay amfani, boro yan ga te wo kul day kan Mata boro yan ga te. Yadin day no ay wo ga di iga te ase don te <noise>